Abʋɛ nʋ kede ɛsɛsrɔbɛ kɛxalɔ mʋ wafɔ nazɔ ɛfʋɛdi nʋ <hesitation> sʋkʋ sʋkʋbeba alʋ ɛsɛsrɔbɛ obebɛ bʋakʋ dʋ togotieva ewi ɛfʋa mɛyakɔsʋ nʋ ɛkʋ wani akanabalɛ ɛlʋ ɛlʋ mɛ ɛyaxɛfɛ nawʋɛ lʋmɔ ɔlɔdini ɔyaxa nʋ kɛmaba dʋ yamaliɛ dʋ nava ɔlɔdini ɛyaxa ɛfɛ nʋ nʋ kɔmabalɛ ɛkʋbedi ɛtsɛ wʋ alʋɛdini wuyaxa ɛfɛ nʋ kɛmavi iyalɛ bʋɛ ɛtsɛdi kʋmʋ yini yalɛ abedzo fʋexa ʋnela ɔnxakʋtʋ zɔɛ nalɛ ba namɔlʋna kɛ nɛmɛ alo mʋtɛ mʋtɛ matala kakʋ alʋ axa tatʋ ɛsɛsʋbɛ mɛ axala ma mʋ yɛ bʋakamʋ nʋ ɛyaxa kʋ ɔlɔdi nafɔ badʋ ʋdʋkɛ kɔnakʋtʋ beya dʋyɛ ɛtsɛ alo mʋ yakʋtʋ naxa bʋakʋ yaxane yanaxa nanyama yanʋ itiɛ dʋ nɛfɛ la kʋ mʋ amɛ kʋ itiɛ bʋakʋ ewi itidita mabʋɛ nʋ kɛsrɔ alo alo wi ɔlʋna dili kɛ akanɔlʋ bila ɔtabi abʋɛ dʋ ɛfɛla ɔlɔdini dʋ ɛfɛ katani axa la yamʋ nʋ axɛsʋbɛ bʋa mɛ nakʋtʋ ɔnɔlʋ dikpekpe fa kɔtani letsika kasɛ gba ɛkʋ ɛvlabi ba mɛ abʋɛ nʋ ɛdʋ inyeli la kekele <hesitation> xaya nɛkʋ wani sʋ bʋamɛ kɔmakʋtʋ yɔxa nakʋtʋxa nimefʋe nakʋtʋxa nimetsi ayili alo nakʋtʋxa mʋa ɔmabalɛ kana mʋani ɛtsɛ mɛ abʋɛ nɔxa bʋamɛ kaxala mɛ yanixla bʋ alɛ bʋakʋ yanasɛ.